أول وظيفة بالنسبة ليا هي مساعدة إدارية فشركة معروفة فالمدينة ديالي كنت فرحانة بزاف لأني غنخدم فهاد الشريكة لي معروفة أو تانيا خدامة فالضومين لي أنا قريتو أو بديت نطبق داكشي لي قريتو أو الصراحة كانت واحد التجربة مميزة بزاف